Nang ujool budo gasomut ganogoor mémé nang sooj; babé nang éjogi, oli wa nak régéén mé éŋayo nusontéén: bébajul ufunuk. Bébajul ufunuk nuñul wo, nuñul wo nang uñul wo; wo nu bilmé éŋa bénak maréén; béréén doru éém. Acé nubajul babu érééb yara ufira wawu nukaan tout, nulabéén tout nuréém, béé né. Nang injé; payoom wan niligoom mé nang sooj faŋ éjogoom éyogénoom jaraam piyo; fajabo faamé fujabo; fujabo, fujabo nak aŋorul nagoom itigooñ fo. Fujabo fafu nang itogooñ fo, sooj yayu inja ékolo kolo; fujabo nang itogooñ fo rék sooj yayu inja ékolo kolo éém.